Tëtäguasu Españape jae <hesitation> arare omaevaereta ombojee jokope clima mediterraneo kuaeyepe oipota jei supeguareta <hesitation> iroi oi yave mbaeti pukumbaté jareta guiraja jare mbaetivi irijajai erei ojoma ovaereta iviakurapeyave jokua ara matiyae guirajareta jare oajaeteyeye jakuvo, ara iroima oiyave supeguareta oupitupa irundi <hesitation> pañandepo pandepo grado erei arakuma oi yave supeguareta jaeko pañandepo siu gui jare mboapipa grado jukurai jaereta omomedida itemperatura